أول سؤال اسأله هو كيف قدرت توصل لها النجاح رغم تحديات اللي واجهتك؟ ودي أعرف وايش الأسرار اللي خلف الكواليس والجهد اللي ما يشوفه الناس؟ بعدها اسئلة وايش أكثر لحظة حسيت فيها إنك غيرت حياتك وحياة اللي حولك? هذا السؤال اللي دايم يطلع، القصص اللي تلهم الناس وتبين كيف النجاح مو بس حظ لكن ايش صبر وتخطيط، وآخر شي ممكن أقول شو مشاريعك اللي جاية? وايش الرسالة اللي حاب توصلها لجمهورك؟.